Kulya- kuli tunyi tukatengenezya vinsanzo vya kutumia amasete ni vyunyi nimwi vikatenegezya kutumi utumiti ee basi kama inkunta zikakong'onta imita kwene izitulula wina amuno izyatele amayi umwi wina amuno izyatele amayi umwi wina nkung'unta ukweli papo ivyunyi kuli baazi vino vimwi vyakunda muli yanachinfumbe kama intonzi vyakunda muli yanachifumbi kama intonzi vyakunda kutenenezya visanzo vyakunda kutengenezya viota vya msote twene imiti yonsi iya ponsi papa tukatengeneza mmh.